Ufene eke ami eke mmade nkan edi ebua edi ebua ntak mmade ebua edi ebua edi mkpo emi ekpemede ufọk eti eti and ebua ọdiọñọi idem eti eti iduñ ma ofo kufọm idiọnọ fin ikemeke ndinyak mkpo etibe ƙufọk oro ebua eke enyenede kafọk nnim mkpo idahaemi nnim mkpo mi ifin ekedide unam me iyak me udia ke nnim nte ketie eke ndaha ebuaoro mmodo etie nkom unem isañake ikpere itie mkpokro o, imiyakke ofo edi edituk nkọm ebua efen asaña edi itie okro imiyakke e ekpekpere itie okro koro ntak mmade ebua oro edi enye ọdiọñọ idem ọnyañ odu ñwọrọ ƙufọk ebua ork odu ekpeme ufọk imiyakke owu ọduk edinam idiọk mkpo ndimekied ke e ufọk oro tutu esin ini eke nyoñde ndi and nyañ nyoñ ndi nte ebua asisañade ewere min ƙidem ebre ma ami awud that ke e ndinyere emo ọyañ edj esinem min eti eti aka mm'ufene Eden ntak nnehede mma ebua nkan mme ufene ndibok edi oro ebua eke nnyañ uno e udia ukama e ima iyaman ndito ino fin ndito oro ọnyañ ekeme ndinam afo enyene mkpri ọkuk dmi ọnyañ akamade anwam idem mfo.